Mi pensu che ël matrimonio ideale al e pa cul ch'a va dë moda ades, cuindi pochi amis, i parent pi streit, la funsiun magari prima ën municipio e pöi la benedisiun ën cieza e pöi dopu al risturant a buffet, sensa tanti piat e tante portà përché vöi pa ste sëstà tüt ël di